ګورئ د نلکې اوبه خپل خوند لري، هغې کې بعضې داسې مواد دي چې مثلا د غاښونو ډاکټران وايي چې د نلکې اوبه مونږ ته ډېرې ګټورې تمامېدی شي. ځکه زمونږ د غاښونو د صحت خيال پکې په نظر کې نيول شوی دی. داسې مواد پکې د حکومت د خوا نه اضافه کړل شوي دي، يا ډېر کړل شوي دي چې هغه مونږ د غاښونو دپاره ښه دي. خو بيا هم د نلکې اوبه چې کله تر مونږه رسيږي، کېدی شي دې کې ګډوډۍ رامنځته شي یعنې داسې ډېرې پاکې پاتې نه شي. <hesitation> د بوتل اوبه اوبه چې دي هغه پاکې شوي دي او په ډېرې ښه طریقې سره پېکج شوي دي او مونږ ته رارسيږي نو هغه معمولا ډېرې پاکې وي، ډېرې ښه اوبه وي. د خوند د لحاظ نه يې هم خوند ډېر ښه وي، خو بيا پکې ځينې ګټې کمې دي.